Sɛ epɛ dɛ etͻ kaar anaa hɛn <noise> fi obi a oedzi kan dze edzi dwuma hͻ da a, ͻwͻ dɛ idzi kan ehwɛ kaar no no bͻbew, ne nyimpadua no dɛ mbrɛ osi tse, dɛ bi a n'ahwehwɛ mpaa anaa no ho nntsitsii. Afei, ͻwͻ dɛ ekͻ kaar no mu na ekͻhwehwɛ mu na ehwɛ dɛ, no mu no, egua no a ͻwͻ mu no, hwee nnyɛɛ no anaadɛ stia no, ͻhaw biara nnyi ho. Iwie a na ahwɛ mfir a ͻwͻ kaar no mu sɛ ͻwͻ ahoͻdzen a.